Fu san bɔta fu dikɛ nɛnɔ biŋe ti ba ga'arɛ yue gee ka sagum, fu ta'am iŋɛ yaarum iŋɛ ba puan ũulɛ ba. Ɛɛn hɛɛn, fu wan iŋɛ bugum la fiin wa ũulɛ ba ti ba ku'e. Ba san ku'e paa ti fu dikɛ ba biŋe, sɛsɛla kan iŋɛ ba. Ba kan sa'am. Mm.